आलू अलग अलग रूप म हमन पका सकत ही जैइसे भुजिया के रूप म तरी वाला सब्जी के रुप म आऊ उबाल के भी हमन बना सकत ही। या ओला काट के हमन भूंज सकत ही। उबाले बार आलू ला गर्म पानी म छोड़ देना चाही। ओकर बाद निकल के ओकर छिलका ल छील देना चाही या भुजिया बनाए बर ओला छोटा छोटा काट के कड़ाही म बना लेना चाही।